Ana naffa sanne sabi ɗun hollata en hoɗun maamiraaɓe men ngonnonoo e hono ɓe mbindirannoo e hono ɓe njatortonoo. Jannde kaa fuu ana jogii nafa. Fay so haaɗii <hesitation> janngude hono remirta enm, <laughs> hono aawirta en, hono ño'irta en.